والله أفضل فندج فخم، صراحة وياليت لو كان تسع تسع نجوم أو عشر نجوم أو خمس نجوم حتى على الأجل، لأن يا أخي أحب الراحة، أنا إنسان كسول وما أدري إيش، فطبيعي ما حد يخدمني ومادري إيش، وخدمات وأجواء وحركات، لكن طبيعة بدبر حالي.